चणी हि आपल्याक जया तित्कें वस्तु थाडी पाडच्य पायलित। किव्हा थांदी सुरु जावच्या पायली एका जाडाचें धोलिन। हाडुंक दोवारता ज्या कारणाण चणी एक मगेर जेव्हा। थांदी पाडता तेव्हा कसलों त्रास जायना किदेक कि। तिची थांदेची तयारी पायलित जल्ली असता।